طبعا اختار اني اكون عالم مشهور. شعور عجيب اقدر اكتشف اشياء جديدة واساهم في تقدم البشرية. تخيل تكون لك بصمة في العلوم. وناس تذكر اسمك لاجيال. طبعا الفن له سحره والفنان يعيش جميلة واهتمام ويكون مشهور في المجتمع بس العالم اهم بكثير. بكثير